Ho kore di side hia buɛ bɛna ma zapon linu li tunwa zapon defɛti, abun un woro,....... ho deziɛmu gɛri mɔndiali bɛnɛ. Don ni cururu a womu besosi ana amubesosi oyilo o ma dɛmu ma etazini ,etazini ma oni, bawe niso womu sinre.